Sahi ana yom wahid oret be kon ana mardan finshan ya amshi lel madaras, waqit da kan ustaz na wahid, fi katib dassana gal na sayyi wal katib da katir wa ana arif kan mashet ana ma sawweta kan mashet da bi furushni dadda oret fil bet gul anan mardan haw masho galo fil madarasa so ma mashet yom ta anbukura.